Jamanu ko saali be jamanu jotta feerotiri masin, Eh dalila bo kanjum woni naane be jamanu jooni ko dume hoiti naa ba naane kujeeji jei nane gada daya satodo amma jooni hundeeji man gaba daya hoyi ko a andi fuu.